Ny fitaovana fototra hita amin'ny solosaina indray an, dia ny vatabeany iny aloha voalohany indrindra an, dia ny <hesitation> ecran. Dia ny klavie dia ny souris ary ny <hesitation> famahanana azy amin'ny herinaratra izany na ny alimentation hozy tsika.